<hesitation> Bivi ua bella vida segundu a mimma è si reallizzai <hesitation> e tenni su necessariu po bivi dignitosamente e podi garantire a figgius tusu su chi asi pozzu, <hesitation> t'anti pozziu grantì a tia e possibbilmenti in salludi.